nobbon biyetin ga pandas betu rankurai wo nyaman dabba jibbadi sosai nga muhibbajanban dumum ko kuma ga muhibban nyama hara ko ko muhisiba iya pandimo